زه سمندری مالګه غوره ګڼم. سمندری مالګه طبیعي ده او خالص خوند لري. سویا ساس هم ښه دی، خو له ځینو خوړو سره خاص ډول کارېږي. په آسیایي پخلي کې سویا ساس مهم دی. خو د دودیزو خوړو لپاره مالګه غوره ګڼم. دا دواړه په خپل ځای ګټور دي.